די מידיע איז דא אונז צו ווייזן, ווייזן פאר די פובליק זייער מיינונג. און צומאל איז דאס א גוטע זאך, און צומאל איז דאס א שלעכטע זאך.